أول حاجة بنعملوها لما نجوا نعملوا كوب قهوة بنجيبوا وعاء وفيه مية باردة، وبعدين بنجيبوا كاشيك ونحطه عليه ملعقتين من القهوة وبعدين بنضيفله السكر لو كان مزبوط يبقى معلقتين كيفهن، وبعدين بنضيفوا المية وبعدين بنوطوا عليها خالص على النار، وبعدين بت- على نار هادية وكدة تمام خلصت.